Ewa zahay tanora reto bôka mitaiza zany azonao? _x000D_ Amin'io <hesitation> speaker io; magneto izy io aminay aty, magneto zaka zany hay! _x000D_ Ewa Anatinazy io zany misy aimant aminazy io, misy aimant de misy hautparleur anatin'ny zaka io ao, ein! _x000D_ Zareo scientifique io tena mahay anazy io fa, raha io zany mamindra feo raha io kôfa anao te - <hesitation> ein hitsanty hira reny anao.